روس دی کھان پین دی ثقافتی بہت ہی رنگین تے وکھری ہے۔ جس وچ بہت سارے <hesitation> کھانے پیش کیتے جاندے نیں۔ روسی کھانے وچ میٹ، مچھی تے ماس دا مُکھ اُپیوگ کیتا جاندا ہے۔ <hesitation> کُجھ مُکھ روسی کھانے نیں بورشٹ جیہڑا ایک رنگین بیٹ سوپ ہوندا ہے۔ جس وچ عام طور تے گوشت دا وی اُپیوگ کیتا جاندا ہے۔ اس دے نال سمیتانا دا وی اُپیوگ کیتا جا سکدا ہے۔ <hesitation> دُوجا پیلمنی جیہڑے چھوٹے ماس دے ٹکڑے نال بنائے جاندے نیں۔ تے اس وچ <hesitation> بہت ساریاں سبزیاں دا وی اُپیوگ کیتا جا سکدا اے۔